अने तो टोपीयाँ कई प्रकार री हवे और मौसम रा हिसाब हू माणक अलग-अलग टोपीयाँ पेरे। जैसे ठंड में माणक टोपी पेरे जिको उन हू बन्योड़ो हवे बनायो हु माणका रो माथो कोई थारे। और अलग-अलग पेशा हिसाब हू भी पेरे जैसे पुलिस वाला री अलग हवे आर्मी आला तो अलग हवे पायलट तो अलग हवे। और लोग फैशन हारू भी अलग-अलग टोपीयाँ पेरे ऐ कई तरह री हवे कई कलर तो हवे।